No, mi sun nen bun a feme ël grup d'la cravata, infatti cun la cravata che dovru ënt le manifestasiun che fuma cun ël grüp d'la marin-a a sarà set u öt ani ch'ai ël grup fait, l'ai mai disfalu përché se no riesu pi nen a femlu, comuncue dëveisa capité chë lu disfu, a ie sempre, trovu cuaidün ch'a më lu faza, mi sìu nen bun